زما د کلټور- کلتور ډېر دودیز خواړه دي چې زه یې خوښوم. لکه قابلي پلو، شوروا، منتو، کچري، او کوفته. همداراز، د خټکي حلوا او شیره هم ډېره خوندوره ده. دا خواړه د کورني خوند، دود، او میلمستیا برخه ده. زه تل دا خواړه د ځانګړو ورځو لپاره ساتم.